फल को खुलिनेअ है भुत् मेकनिकल् बुस्तु। फस्तो है मखल म थला है, फल को खुलिनेअ थकै, म्त्से किहने बुस्तु थकैक, मने सबि। सबिआ मदे जक, जेब्ल जन्ग् सबि को है, सिन्गौ सेइये लोग्नि। भे लोग्नि सिन्गौ है, बेलेग्-बेलेग् मने हनै ब अलिग्न्मेन्त् मने बिने सजैनेअ इसि बेलेग्-बेलेग् जये। भेलेग्-बेलेग् पिन, बेलेग्-बेलेग् बुस्तु को खुलिनेअ। भ्रै बेजिब्ल सिन्गौ सेइये न, बे सिलेन्देर्, लोग् सिलेन्देर् हनै थैय, बे मने करेक् पोजिचिओनो, मने मजन्ग् पोजिचिओनो सेब थै, बेको फीदिन्ग् ब थैज न्ग, बे उ बुस्तु ह खुलिअ र। अम्ब्रै बे है पिन जे हैथग्र थैय न, हैथग्र है गुजो, गुजो म बन ने, त्सिकन्ग बेको है, अम्ब्रै बेको रोतते खलम्बन, किउ बुस्तु ब है। मने बेलेग्-बेलेग् लोग्न, बेलेग्-बेलेग् कि थैय, जोदि न्ग बे म्न्त्से प्रोपेर् लोग्नि कि लगय ब थै, बे गिउ न हैय। मेने बेलेग्-बेलेग् उनिकुए कि थैय बोइन ब।